Hmmm olushi, olushi otshikulya tshimwe ndi hole nayi, nalenale sho kwali tuya tshona, olushi okwali ike hatu lumono pokilisimesa, opo ike kwali hatu monopo olushi mpo, tsho otsho ne tsha keeta kutya, olushi alu kala luholike nayi, olushi ohalu telekwa ngiini, oho kutha, oho longekidha olushi lohe, tokutha omeya, to longekidha omagadhi, to longekidha omongwa gohe, okay, olushi tango oto tulapo omeya, taga kala gafa ga lomoka katshona gafa gandjena katshona, to tulamo omongwa wegu meta naana nawa kutya omongwa nguka itagu lulike go itagu mwafa inamu ha omongwa, sha wa tulamo omongwa to tulamo uugadhi uutshona. uugadhu uutshona, totu lamo ne olushi omeya sha gafa gandjena, sha gafa galomoka to tulamo olushi lohe, olushi ohalu fulu ne, ino pumbwa wu tulepo okashako akeshe kolushi wafa to telekele ohango, olushi nalu kale ngaa lwa metwa nawa nawa shaashi ohalu fulu, okay, to tulamo olushi lohe nande owa tulamo okakopi kamwe shaashi pamwe megumbo omulimo omundji okakopi kamwe okemu gwana ike, okay, olushi talupi talu pipo ngaa eminute, olushi italu telekwa owili huudha, olushi talupi keminute ngele odhindji omilongo ndatu ike, olushi ngano olwapya, shaa ne lwapi, tokutha okadhinditho Tolu pimpile mokadhinditho shi lwapya nawa ngiya tolu kosho nawa shaashi ohalu kala aluzi omeya omatokele gafa gapama ngiya lwafa lwapama, tolu kosho nawa nawa, tolu tshuna mombiga itshewe moka, shaa welu tshuna mombiga ndjoka, to tulamo uugadhi uutshona natango tolu tshuna peziko, shaa welu tshuna peziko, talu kala talu fuluka katshona nakatshona, olushi oto vulu oku tulamo oka foondola heya kolushi, keliko kalongwa kolushi, katshangwa nale kutya oko lushi, shaa weka tulamo nawa nawa, ohaka monikitha olushi nawa, toka tulamo nawa nawa, to- to- to dhimiko kesiga lyohe ngeenge wa mana oku teleka, olushi ngaka olwapya nga, shaa ne lwapi. ngwee toli olushi lohe olwaanawa olushi lela olwaanawa, ngweye tokala ne wakuta walya olushi lohe.